Se me divan "mia che t'æ perso o telefonin con tutti i numeri" no me faieiva tanto despiaxei. Tante òtte me pâ ch'a segge ciù unn'incombensa de risponde quande t'ê t'ê apreuo à fâ quarcösa. Però ghe peu ëse quarchedun che ô treuva, o se demoa ma no son tanto preoccopou perché gh'é unna password che solo mi conoscio. Se me perdo e ciavi de cà invexe me vëgne un scciuppon perché quarchedun porrieiva usâle pe intrâ in cà e röbâ ò pezo.